والله يعني بجوف شنو الظروف والأوضاع وشنو الي تغير وبحاول اعرف واكتشف الأشياء المستقبلية واستفيد منها واعرف شنو اليديد الي ظهر خلال هالاسبوع وشلون اقدر اطبق هالتطورات حق احسن حياتي الشخصية والمهنية